Mm domala ito moderareai tagu mamata magu atoka aniani atugu adi aniani, are magulao, patalo magu sola ateai magulo sasau alo adiama lago magu banim a gadeni ta aniani golo magu lama pautadia, magu pauto allodia, magu kikiu tauni magu iao. Tauni tagu iao lago magulo aka akaisi, magu banibanima, manima atoka aniani tagu kaisima aga tauniai elae mani ani aloa, ito gore manipa laoto mani redi. manipa laoto ito hujena magu redi italae manipae lauoaoto. Itala tanipa gore aloa mampa lauabanima waka kiki papara panipalama alo ala, mosimosi mampa baniabani taulo ida wiki tadi makia. Mampa gore elae pe on waisala akomala paraide ima elae pani lao wasamani aiai naio tanipa gore aloma, tape mosi mosi mampa lao abani elae manipa wasamani, tanipa gore aloa, manipa lao ito aman, amatai aparalai mampa baniabani. Ita pani pa lao ito taim namini manabu krismas mampa lo holide ita mampa lo manabu lago ita erua ibao mampa lo tu lago manpa baniabanima ita buka. Ita tani tutu alai samani ita atugu isigu kasi atugu tadi susukul sadia tadipa baniabani skul. Skul tape ala elae dipa banibani. <hesitation>